Pos pa tecel una bofanda te hazi falta lana, abujas, tiempu i ganas. I ai una tupa de genti que t'izi que hazi cosas d'estas porque les da atalantu. Pos sedrá que deprendierun de chicas porque ara a mí me dá más aginaeru el tenel de deprendel a tecel una bofanda que dil a mercal una. Peru, güenu, tamién poiamus perguntal alas nuestras agüelas i mairis que de seguru que sabin avial-ti una.